To ɗum wiye consciousness kan, kanjum woni ummitinaare, neɗɗo laatoo e fini, neɗɗo laatoo e yiya e nana, ɗaanaaki, e ankari dow ko yetta e warta haade mum, yeeso mum, e ɓaawo mum e wuttuɗuuji mum pati, laatoo e andi pati ko suuɗi, e andi ko yetta e warta.